فرانسیسی پاک کلا دنیا دی سب تو پیچیدہ اتے سنکلت کھان پین دیاں شیلیاں وچ اک ہے۔ فرانسیسی کھانے وچ تازہ جڑی بوٹیاں جیویں تھائم، روزمیری، پارسلے ورتی جاندیاں ہن۔ بریڈ فرانسیسی پاک کلا وچ گریوی اتے اسٹاک بہت مہتوپورن ہن۔ بیشک ساس بہترین کھانے دا ذائقہ ودھاؤندے ہن۔ کریم <hesitation> برولے، مکرون اتے ٹارٹ بہت مشہور ہن۔ فرانسیسی کھانا عام طور تے کئی کورساں وچ ہوندا ہے۔ شروعات، مُکھ کھانا، چیز اتے مٹھائی اینہ۔ فرانسیسی پکوان نوں دستخط والے پکوان، کھیتری وسائل اتے وائن نال انوکھی جوڑیاں دے نال پہچان بن دی ہے۔